سمع صوت غريب وكلش حلو كان متناغم يعني شي متناسق مع شي فدفعو الفضول انو يغوح للغابة يغشع اشنو مصدر هذا الصوت واشون عيصيغ هشكل فقام بتمشى كلجالو ينزل داخل الغابة اكثغ واكثر لحد ما لقى ضوء من هناك طيلع.